Be mi aa dləməɗ naa miya aa ɗaawa miya gənəni fawa kakə albasar. Ka kəmu dafak ci ma na kiiɗi albasau na purri gaaɗa tən da nda sa bi nən, ka kiidu naa albasara ye nən dama ka wunan miyo ci aa dləgwaɗən gara, ko kaa rama ii nən miyo ci aa dlaɓa ga dləgwaɗak. Atu albasarr kuma ko ka pa tu ii kunu dlugwan, inde dlugwan gu wuni nən, arawa bata tu bi nən aa dləgwaɗu naa dləgwan. To ko miyo ci ka rama naa atu a ka ta dən aadləmatən gara. sannan albasari aa dləməɗ miyo gənən. ka kiiɗa tu nən aa dləməɗ naa yaanu gənən. ka ramu ma ka mase taparr nuwa aa dləməɗ miya gənən. ka kiiɗa tu nən karrgun murra, ka tamtlu ka san dək ka deu damtu gənən ka rama naa aci nən ka ntuutau bai don waarrau ye aa yarrdata bai naa atu, kaagəlmo fon garra bai, ka ramu ma ka ki'i kaagəlmo nən gususku ɗagai aa zaata du yaaji ɗagai aa dlame dlugwan naa atu amman nən gəshi an cu bai pari ka tan kaa rama ii bəran gəri aa jibe naa miya ci waarrau aa ntuutau bai don atu kaagəlmo fon gara kaarak bai Albasarr atu ye kaasən, so atu dai kaarak amman ka ta dən aa riba naa miyo gənəni jibu naa miya cin kuma ka ntuuto bai. kaagəlmo gu pari ka kiiɗo tən pari kai kai kaii ka ramu rama ii nən se məstu miyo gəri ɗagi anci baiaa dləmta dii ci miyo Albasarr ye ka gaada di miya ci ka kiiɗu nən atu ye aa dləməɗ naa miyo gənən naa fawa. Akshi dai sotai bəlan kan amman ye ka tuntu naa akshi nən a dləməɗ naa miya ci gaskiya. ka kiiɗu naa akshi nən aa dləmta naa miya ci naa fawa.